عندي في البيت سته لمبات بتاعت كهرباء بتتغير بشكل منتظم المبه بتاعت المطبخ يعني بتبوظ سريع طوالي قعد اغيرا هسع قبل شهر اتغيرت يعني